נְגוּל לְצַאחְבִּי לִי כַּיְתְעַלֶם לוּגָ'ה גְ'דִידָה יְחָאוֶול יְדְכְּלַה פִּי חְיַאתוּ אֶלְיוֹמִיָּה בְּחָאל יְשוּף פִידְיוָאת בְּסִיטָה, יִשְׁמַע מוּסִיקָּא בִּיהָ וְלָא יְהְדֶר מַע אֶלְנָאס לִי כַּיְהְדְרוּהָא, וְחַתָּא לוּ עַ'יר דְּקָאיִק קְלִילָה פִּי אֶנְהָאר, אֶלְאִסְתִמְרָאר הֻוָּא לִי כַּיְחַלִּי אֶתְתַּקַּדֻם וָאדֶח, וּוּוּ מָאיְחָאפְשׁ יִעְ'לַט חִית הָאדִי הִיֵּא אֶטְטַרִיקָּה בָּאש אֶלְאִנְסָאן כַּיְסְתָאפֶד וּכַּיְתְעַלֶם.